Lau maragigu lalonai, lagu memori ta naura laiam memori nabe, friends femlis memero keken ida, dia gauta da, kumu kumu baia gadaram, tin ball baia gadaram. Gadara, baia gadara gadaram gabu dan <hesitation> adoraim dan adorain dan asi aitaiam. Sinamai tamamai bemaim negena umbe, muimui ruma beh ouna pleigrauniai. Ogadaram bona time dan soa eroam. O dira aibe maragi beh asi dibamai de auram baia gadaram io bogadaram bona men- daba beh rerem vairamuia. Ia, aibe auram baia gadara gadara. maragidia lalodia ta euram baita ensa bek. Da sinamai tamam begom umbeh, eina kumukumu lalodie bokumukumu bona euna koboni ta belasim negen bo heauka heaukam. Dela taim ta da, aida una kumukumu tina ball dame stop. Da keken memero dahelaim sh, tabe heina da baita stopim. Da ai keks sibomai da, oe gels, ame inika ame helai da ibouma helai da aplenim, tabe ina gau bouda tame kara beh vaden, sinada tamada egwaugwaum daka baita karam. Da, vada meda taego lasi, ta baitala baita bisisim. Nabe aibe, twelve lalodiai, twelve year old lalodiai. Daitala aita bisisi. Haidia da, sinadia eda kimai eabi, haida beh vada, bisisi eore bucket bucket, kaia kaia da adio ala. Na kone kone badinai da helai da, haidia ego aida minimini baia tahum. Laube naura dikadikam beh ina, dere kadia na bisisi hari nadi ataidia, eraum gaudia. Heina bisisi ladadia eva dudumani. Heina bisisi baia gogom. Baia gogom gogom baketiai baia i- udam, da baia helaim. Begoum- squad begoum aitala sh, las aita helai. Haidia doh aita naridia doh ekimaim. Da haida beh, bepaum davarai da roku bona ragaraga begogom. Ai iboumai daelai, haida baia naridiam beh kimai kimaim beore bemaim negena, haida baia goum eina daiv gauda aita narid, da iboudai baita dai baitala. Da iboumai ahelaim it- <hesitation> bamomai veridia anaridiam. Dia readia iboda, bemaim dego oibe daka oabim. Bodabe- haida begoum aibe roku abi dak haida e gwarume abi. Begoum oibe, daka oabi. Laube una hari dere kadia nadi lalodi bisisi euna. Oibe ina bisisi maragidia sinam tamam bohenidiam. Ia laube na bisisi maragidia na feivaiam. Dia mamidia namoherea. Da ibouma haidia da begoum bait- aita haridia. Baia haridia da baia dae. Na bisisi gogo beh amai mauri ai. Dina ibodia asi amisia. Bisisi gogo bahelaim, tata baia ita henim oe, ia doa boiria aitala aita bisisi. Bisisi gogo dae. Hanoboi baia- ti baia inum daka da baia mautam. Daba anogam negena, gauta lasi da. Pilai baia toreisim lalomai beina bisisi gogo, bisisi rau bedaem ei, aitala bisisi aita rau. Titi baia unu baia diho baiala squads baia boirim oe, tada gaukara bisisi. Amai bese iboudia beh muibe bisisi gogo dikadika. Ia, nada amai mauri aibe bisisi gogo auram. Beh asi auram ba- baiala baia elaika elaika daka baia anim adorai. Bisisi raurau da lou lao adorai da, raisi kavaka da ai bisisi raisi ida baia anim rok raisi ida baia anim. Ego umube keken ken namodia unubana okaram. Ame ame bada laia dan. Na bisisi rau beh amai mauri gauna. Baia elaim da iboumai oe, aram baiala manubada. Gauta lasi da tu kina tu kina baia gogom da ibodai baila, baia paupau davarai da rokuroku baia gogom, ragaraga daka da iboda, baia gogom o, taim baia itam hadorai, boa kone koneai baia helaim. Amai biku biku baia anim, raisi baia nadum, haidia gwarume abi taudia da baia share shem. Beorem negan dahelai da dingi biaguda baia narim. Bemaim negena iboumaig o, tada baitala. Sinamai tamamai da begoum ia, dia sedia eda puse deaon daina bisisi. Aibe ala bina bisisi beh, amai mauri gauna beh auram baia gogo no gogo no ta- ta maeda dingi. Da ibouma alou ama. Ama da amai bisisi ame ato simena beh tamamai egoum ia, bena bisisi beh. <hesitation> aibe auram bisisi baia ani dainai aila bisisi arau. Okay, bibomai helai da, ela nexdei da, ma iboumai gauta las na bisisi daid. Amai mauri lalde aina bisisi gogo na, aura laia dikadikam.